لا أفضل أشعر بالبرودة الشديدة ما أحب الحر كلش، ما أحب الحر ما أستحمل كلش يضيق خلقي وأصير عصبية وما أستحمل أي شي.